Aweci na nyi ovɛ ama de mu we na asut ko sha ɛk kusha mu sowe onyin nyi ovɛ ba ama na amɛkɔ ma se ne je evaru ma se je varu ovɛ su shaŋ evaru ma se tat edet ba hari shan ma se nyi ovɛ gyi ba ma sesi nyi ovɛ gyi nada dang ma ke je evavu akoi dang ma ke je ewaru akoi danng ma ke je evaru akoi dang jojo no zene kpa sama ma wo kama obwɛbwe shuno shan evaru ma neki ma se neki ma ko mako eze ma si azare ka neka ma baka na mekɔ ma zeke je evaru wesakama nucu mane kani evam abe ada ma ka zzhoma a ma awa gelang ma ko eze ama awa evaru ma si je ba ma zet no nada ayama ma si set no nada ayama anyia sama alum nyina ma ko shagya suno shan maje jo osak oŋama nama domi ma nyi ma nyi kpa agayani sana kpaa na tot ogbegbe na akpa akpa

Adama na jama ozat pata <hesitation> egya kpa ma kpa ke ku shan bene je alum bize je alum binyi binyina aŋa be adabi zhono shaŋ bijo asah bine kam eluma bi bine kpa egyaa ke bisu bisu lebi bije ede asu e e jeje bebenɛ anet zana woma sa kpo ovɛ na nina se awɛ be ba a sena ka kpo ovɛ ke su lebe don fusha abe dida bebe musu ada nyi sasi adamu kasi fusha sam mu kpa nenɛ gara mu fusha sam mu kpa nenɛ gara mu fusha se owɛ mu bebe ide ada mu sa fusha mu dɔɔnɔ fusha se awɛmu ide mu su jaje bebenɛ munyi kap elam munyi shovu manyi gba vu manyi bi ovuza nyina se awɛbi adamu nyinasama dadama nyina sama eshɔavu adama nyina sama shɔɔ avu adama nyima ma amama nyina sam eŋam anga amam nyina sama eyatawa kpe kuzat yat awa yara awa no feku ovet dene egba futobai furwobai ne ciri dege gɔ ozhan muko jo osak zo wo odam na har mu jeye eyabo ba mukko si ye eyabo mu nyi den egba na iyu futibai mu ama de mukosi kaji nyina sama We eti muso munyi kpa ke shine shan avɛ bi nyina ton ne eweci egya bi se kpa mukose nyina awɛ mu ne eweci muya waje ko kaje evaru za nyi ovighe sa kpa ba futobai vo muy amam sa nyina sam ba to mu kpa na nɛ we obai ku vɔɔ mu kpa na nɛ mu kugo odam musu set no bɛm mu ca <hesitation> dege gɔɔ mi set no obɛmu mi cacava mi ka carcara dege goɔ ezamɔ nɔɔ set awa ŋɔɔ set awa ama de amam ka nyina samu kpaa ece muya mu geze bɛmu geze yabo mu gaze tobɔmu gaze ocɛɛ na bi sasa boo osakonɔ kpa se bi nyina se avɛɛ ze anyi fut obai anyi totozap anyi kpa eje alum ka je alum dara acei juk san <noise> dara acei juk muya ogbizima ka kɔrɔ mu muya awaje we obat shino shaŋ abe adabi anyina sabi na amɛkɔ amma bebe sa bwomaje alum dege juth acei anyi to mu juk acei mu gya eshɛ mu sosi je a lum pɔɔnɔ abe adabi nyina sabi jealum gebi zheno shaŋ bije osak Bine gya bine fwa na awe bi bine set nabe yabo bi bine je alum muya ada mu kase nyina samu je alum muya mujo osak muse nyi je alumba muya ozakɔ ogo odam wene eti mu so set don mu muso nyi kpa egye ba muso nyi lɛavu ba muso nyi saŋaa avu ba mu kpanɛ muya ovɛɛ ko gan acara je gan atoi je gan mugo vɛɛ mu dɛɛ amam mu dɛɛ ada mu onyi sa koo ocie na nyia eteŋa atoi zo wo ovo azebe bine je ede awa ebi kpa su na kan bi teɲa atoi we elɔɔ zhoa zhaŋ so zeze muso teŋa atai be etaŋa atoi we elɔɔ zhono zhaŋ so zeze muso teŋa ati obɛmu ko owɛmu ko osak muba zhono shaŋ aveɛ bi neki bi lɛ avɛ ze kede bi neki na amɛkɔ ma ne eweci ma make je odop lenɛ bine zeya bise emagboro b ba odop bike zeya bise emaboro bi ba odop bike zeya bise emagboo bi ba odo bike ba odop bi gona ci na mekɔ emagbor Ewe ena anera <hesitation> anera bine ŋii bike ko gəkɔ bi goi azat avo emagboro ze we enanɔ bine se tɔk no ogogo sanata amfbi sana we elem amma bi se neki ze ba bine seya dɔkɔ gebi bi vica amɛkjo bi goise ne wecib zhone shan dege gɔɔ mu ko amffibi mu so goi ngogo gye mu de tɔ mu den amɛk muso muse den muye fuji anaa osak na je amma de mu wo vey muya mu gyɛp ege